<hesitation> irô Soedy àby iô izen̈y hitako ten̈a mampiavaka lokin-drô iô izen̈y irô zen̈y ten̈a mihina gatô iô masin̈ay ataon-drô masin̈y. Asian-drô mofo, aviô aminjay asian-drô a- a- aron-drô izay tian-drô ataon-drô fangaro izy. Bôka eo aminjay irô zen̈y ten̈a tia mihin̈a hena koa miaro pômidetera karà zen̈y.